Koa tsika izañy zao. <hesitation> Ny kolon-tsaiñy Etazonia raha <hesitation> araky ny haiko da: ny fahaleovan-teña, ny fitovianolo, da fisokafa amy hafa koa, da toetry famorona.